Fakan-tsary nomerika dia fitaovana nomerika kely mitovitovy angeza amin'ny telefona izy io zay angalana sary, ny mampiavaka anazy ah de tsy mila pellicule intsony ah fa efa misy karatra mahazaka sary maro be ao anatiny izany hoe ny olona izany ah afaka mipôzipôzy ah na <noise> manao <hesitation> pôzy be dia be ah rehefa maka sary de avy eo iny ah atsofoka anaty solosaina de mivoaka sary.